אִלַא חִירְתִינִי בֵּין הַדְּרַאגַ'ה וְהַסִּיָּארָה וְהַתְּרַאן, גַאנְחְתַאר הַתְּרַאן בְּכּוּל תַּאכִיד, קִיְעַגְ'בְנִי בְזַאפ הַסַּפַר בַּתְּרַאן עַלַאש אֻוּלָא קִיְעַטִי פְרְסַה תִּרְתַח וְתִסְתַרְחִי בְלָא מִתְפַכֵּר פִי הַסִיַּאקַה וְלָא הַזְחַאם דִיַּל הַטְּרֻוקַּאן, הַדֶא שִי מְهِם בְזַאפ בַּאש תִּנְקַס מַאלְסֵּס הַסְּטְרַאס דִיַּל הַחַיַאת הַיּוֹמִיָּה, וּתְנְיָאן הַמַּנָאצֵ'ר לִי קִיְשּוּפְהוּם מִן שַרְשַם דִיַּל הַתְּרַאן תְּקוּן וַאֲעִרָה בְזַאפ.